Itwe Abakiga nitukunda emondi kubanga nizo tukuzire tudya, nitudya ekitakuri, nitudya emboga z'ekishaka na n'obushera, obushera bw'omugusha, kubanga niryo bamanyiriire niryo bakuzire nibadya, niryo bashangire ba ba ishebo nibadya, bishenkuru niryo bariire kwaye, ningira nikyo kirikutuma nitubikunda munonga.